Oyi a otɛr nɛ jenu lo ma tete a livrera ja ma tete mu suwani po be cururu abe lo otɛr yi wa'a mi ha'iri na a uwa vano a nɛ ba we vera lo livre toro de bɛ temu beso han o ho dimiyan temu hɛtian lo huru toro vane mi ho dimiyan pan o bɛ mamu bere